Eey, ko laawol ngam study economics e finance, sabu ɓe waawi nyawtude laamɗe e rewɓe ngal. Ko fowru sabu waɗi e hoore laamɗe e hokkude ngal ɗiɗi ko ndiyam sabu rewɓe ɓe njifti.